Arîama o, akaka arîama oh mme anim nge aninn ngwangn chí gan fu dey înque urum îgbame inba ndot nguma ngwang anî ga cham me adot uche dot ame wuneke ren guni immem inrume so ígbai ígbai jajeni íre ufuma je nfuma gamín nyeni mma uguha wey nteme nsag mmag me ne asa suck am. sasor akaka uguwawor wan ímeren who umer ka ame, îmeren abe abe ayark anor echi mmuso nte jen sumeh ufot wote usoh dudu nkeme utu ame. utu ame îno-nime. saso igbai igbai j́aj́eni ikurume mmangma ugura wor mmang mme. saso. akakam nyenmua uguha bang nge amanghe nue. mang mme nnawo ínem mme anî mme awarba. īgaha kubor asunoaje aje ndeme ju ushin. nttoi mma aje mmi íburu. ítoí mma aje nne ado. îgamme íchigi ubu bugoren. igamí îyaí oven ke ren ngo ubonnor nsort uremme îne-ínep j́e kpack mme asa utu who íreke-arerem Bangmi înep mme anîm gbar. igbame aren arí ígbamme aren arí oven ígaha kpor kpork jukep odume mme awo nne akaka ami wor agama ame asasor amí umu kep bar oven mme obíaí obai utu abare auāí arume mme akaka to obear ashi wani anu ava gangha nje ka ame mmuse mma afune ja arrí mma ame îsa ke sort ken íntack mme ínsay ari. nisack nisack mma nfene ífugaha je anuck arî nden wey arí înug nne mbia attad aven eme mbía awo, aje ke ari igbaî igbai kutu íkegumma ugu rome nne adorn i remma ke awor íremo aku utu ēsasara utu esasarí uremme mentack agam mbiang gbi invoni mbiang ugereh bar utu mme jam obia uwurum nne anim gba e ímmanme jagha saso wan ngwang ayo o mvone mma onor ushi mmang mme mvonwor. saso amang egwon wor ayenneh amang ke imerene amang a seme amang ígare asu affene gaje amang mme achi ke oryin na ímmang etíck isuno onor imaang imang usay etu jeni herenere onor wor asack îfu uyenere mme ari onor adorn erom adorn erome ivenmma ari o. adorn erom erom ívenmma ari o. adorn eremˈívenmma arí o ígmang arí usay ke jeni Igbai igbai ja jeni ugikurume. ígbaî igbai ítte nnere íshine arigud ínukma înem ntack mme adack uka ama asot gbe îrene usune nne ísení usune oven wor ídemme ísení atte je usan uku uma who pu umang owí danni ufi umang meh ushíamî̂n gawe nge asa-sor ugu wan bag ame urene ame uku rener ushíba ureni ushi bag ke í́toí́ am bah ke reín eben usu wan onn who dum u wan may bah yenere ígba ígba lleurume ndo akakame usume usa ke ren. uchìgi den. udotmere uj́e iburu. udot mme urong garrî ugame wor ugbaigi uremi. ureme înenep banga ame so that uj̀e rèn igben ame ubonnor nsort urem oven j́aj́eni íje among onor wor ute orong ushini aba shinia amang ushi are doíl ke ukpokoro anor aʻwan mme ígahen echichi ìvai mme gaha onor achaha abe achi jaha oyina abe atte choí́ uguha mme orong ushini oh mme orong uchini oh. mma pen ke ormock ishi umang mme ujur yero ke usor e chi wo î̂nembi j́́e ari î́mang onor ise ke ren so akaka meh asaso ibonor insort ukep mme oron ukep mme inep̠̠-inep se kat oronge ba acoeree íshi j́aha Anor kuba. Anor kuba wege ari îmang mma îchiga igeme oven mba arí magme ise uwer ísume íre îchigerme ka ama. uchet mi uchiga ke ama. ígaha írome írome nje eshin. egaí ette írom írom aj́e echin euí rome irome eshíne íbobma ekuo esakma ufene. urung mma kpor kpork îsen. íre ishima oven. ashi ke oyenna chai uguwa owo unep utu derenere oˈuchine orung derener o. utu wor inembe íre okay mayee íbab́aí́ immeren íkegaha abe anuck ínem-inep oven mback kpor kpork uguwa ushineme ereme, ushíní írem oven go oven ke-etu ke̍-etu ke-etu ngaharer akaka enwer ufene uyenme înep mma ameh, mme asasor ewe ufane uyene geh utone ovenere uchiˊama uton eferre uchi ame înep-înep. uchina adorn ugu rome înep-înep agbara ngwang ame uchake kake onor. mme onor unep ma mme ari. ame kumu go uku umad bah owidanyí okuchiga ke ka-ke sughurene îmack ka-ke onor isse mma ame. uku umad uku mag bah ka-ke-erome usay na ke îmerene u ku umang meh urene uj́e sughurere imag ma ise ari Íbend îkî ufu-ibend ugu fu igahame sughurene íkana me uku-mang bah kake obuck odome ísame ubana- nso ukep meh îne-nep. utuma usume íbend ke or îshi enebana eyack íshiene bana amang aven ke-ka-ke ren. l ume-ke eyack itu uguru abe amang affene ké rén. ímene ímerene wer ídimima aéréné mmigaha unok wey ireneme kporkpork because awor wer aben íben awo nne ornurum oven wor îme ke ushi akiba îre îshíne kpa aben uru. îgba dne utu wo awo agam îme ishíˈmeh ibíaka awo amang afuˈafu. utu íba ah beni ayen íbíaka ayoˈke ízome beh înep-be mme întack mme awo bah onor urene imega owo bah enyen awo afu nne aguni wor. arrenema íme-ka awo ka onor wo adort wor ke îzome. íme-ke awor bah ani mi ke nte oven omor ishibe. awor kpa uwaka aye mme-ntack oven íbîb-wor. abeˈava atte enh jari îdot wor mme ntack oven inep mma igpo. abe achi abe dimima achi oner mma attuchi beh-kpor-kpork ísen nnewe îje îbema wanna ígígígo adorn erome erome. awo chígíva chígíva anu amang ase ke j́eni íuugare íshiga adorn erome edorn ke ímere woh Ashini-igama nne oven who iganne oven owun ke adorn agam. ayereme oven ayerime. asono ireme oven ayereme nni imang adorn erom erom then-ner. íffu ke îmeˈrene woh abeh agot then-ner. íchi amangˈmme afu ke imerene ígaˈnne ke a work work ire. anytíme avane adornibi ikunowor ke areí-rem. ayen uzor akaka ayo jeni ayen bah uzor asazor wey jeni. e may ne arem othon ígbí ke ame. awan ayen ̂eˈvuru vura awan ojoi. ojôi ívuru-vuro nge abang ge arem-mme ashíni. a ku ke egward. edward înebí may shi ga-ene íbîang ayo adot mma ashi oven. ah kuno keˈrem adorn-ebi-adom-ebi everytime uwan are yo íjíck ˈwo ke esen awan wana ayo adorn îbi iju wo eremˈerem. uwana aya ku-bor uwan wor usoh ntack oven wor ke ushi ire adornˈìbe isuno ivun wor. otu utu ame ìremˈme inem-be. mmusu igaha agum anorˈago arem mme íchuha oven